أحب أكون عندي القدرة على التحكم في الطقس, لأن هالشي بيخليني أقدر أساعد الناس, سواء أخفف الحرارة, أو أوفر مطر للزراعة, تخيلو أقدر أتحكم في الأمطار وقت الجفاف, وأعدل الجو في المناسبات, القوة البدنية حلوة, بس التحكم في الطقس له تأثير أكبر على الحياة اليومية والمجتمعات, كانك تصير عندك قدرة على تغيير العالم.